اه لو نبي نتعرف على أصدقاء جديدين في بلاد في بلاد جديدة، أول شي نبدأ نتعرف اه لو مشيت غادي نبدأ نتعرف على الجيران يعني، ونشارك في أنشطة إجتماعية ونكون إجتماعية مع الجيران، ونشارك في فعاليات اه لبلا بلادهم المحلية، بعدين نمشي لمكانات عامة ممكن نمشي منتزهات مكتبات غادي نتعرف علي ناس عندها نفس الإهتمامات.